في الواقع يعني انا ما احب المتاحف بس احب ممكن الاثار احب ازور متاحف الاثار بحب اشوف كيف كانت الحضارات القديمة تعيش ومستوى ثقافتهم وخبراتهم وكمان يعني شي رائع اني اشوف الاثار والتحف القديمة كم كانو مبدعين غريب ان هذه الحرفيه والبراعه ما عدنا نشوفها رغم التقدم التكنولوجي اللي عندنا